زما مالګین خواړه خوښېږي. خواږه خواړه نه خوښوم ځکه چې هم صحت ته تاوان رسوي او هم د چاغېدو سبب ګرزي. خو یو نیم وخت خواږه خواړه هم خورم. دا چې وجود خوږو ته هم اړتیا لري، نو هسې هم د مېوو له لارې خواږه وجود ته رسېږي.